الكسرة دي لو لقيتها في اي زمن ما عندي مشكلة و امكن تكون احسن من غيرها و طبعاً ممكن تغير نوع الملاح البتاكلو معاها ، حسب الوجبة أو حسب الموسم اذا الجو بارد ولا ساخن لكن ممكن الزول يأكلها السنة كلها